Ne, ne miniji gappa, gappa tsaɗa shweejen ke maa kako ƙira pilaani kurɓai kurɓai dubu gbo̱no̱ng. Dima kira kpaƙkullu dubu gbo̱no̱g ti pitte soojei? Tsada no̱ng gappa ko ƙira <hesitation> ƙiraa piku lo̱ shingƙar patto̱n tuƙu gappai, lo̱ ma tsada kurɓe lo̱ shweeje fuƙa tii ta ƙaƙƙo dubui ƙupeku no̱ng kurɓa fuƙa to ƙemaa kako karratu ƙanƙiraani ƙan ƙan pilun pilji ɗima ƙira weina riɓa tiƙei? no̱ng i-i- kurɓe lo̱i